Ankanjo mbo tiako sikiniko ndreky e ankanjo ilay magnarabatana reny satria hitako hoe izy sikin'olo de itako hoe tsara sady maneva zare de tiako mba atao kony sode mba magneva za koa avakeo izy lava mbo mitakotra lohalitry izany lava tiako mbo isikinako.